Iňan mpurësir pëňaw yul na uníj na uwoorësabel wala na uwoomo iţu kako icëf kako këtu mlik dul na oomo këňaw iňan ee ijënţ këman këyee gant yul na mlik mëloŋ mi mëmemi kaaţ uwoomo wala kaaţ uworësabel wala kaaţ uníj